افضل انو اكون مؤلف مشهور على انو اكون ممثل مشهور - لان دائما التأليف يحمل معانو قصة ، كل ويحد يتخيل الكلام باللكنة الي هو يعجبو يتخيلا والاسلوب الي يعجبو يتخيلو وبنبرة الصوت الي يعجبو يتخيلا - ما افرض عليهم صوتي ولا افرض عليهم اسلوبي ،فقط افكاري هي الي تنتقل ، وهذا الشي هو اليعجبني